تحب تصمت العظم، خوذ كاسرونه حط فيها الما وتنجم تزيد <hesitation> تشيشه ملح وتحطها على الغاز، تخليها حتى لين تغلي، أما ما تخليهاش تغلي برشا لأنها باش <hesitation> تبدا مسموطه كاسحه تجيك، دونك ماتخليهاش تغلي برشا العظمه، خليها شويه و <hesitation> دريج هكاكا ماتفوتش دريج ونص.